<hesitation> kaƴe mawde hono hayire kilimajaro nde, Hayire ombori nde, hayire banjagara, wala dum ada wawi wide lakdeɓoy, ma dum mayiyo gecci. Wala mayiyoji pamariɗi, mayiyo sirki hen.